Tena ilain'ny tanora ny mianatra eny amin'ny oniversite satria eny amin'ny oniversite ah no m-mamaritra kokoa ny fahalalana sy ny <hesitation> zavatra ilaina eo amin'ny fiainana andavan'andro rehefa olon-dehibe indray andro any, eny avokoa no hianarana ny fomba fitantanana ny fomba fifehezan-tena ny fomba andaminana ny prôgramanao rehetra rehetra.